<hesitation> Gne karazane zavamaniry misy aminay ao aminay mar- voninkazo aby avao tena maro amignao, ao gne benja, gne raozy, da belle du jour da misy hasigna avao koa amignao, zay e voninkazo aminay ao.